في أحد الأيام، صغَّر ساحر نفسه عن طريق الخطأ. صار بحجم نملة وصار يجوف العالم من منظور جديد. واجه تحديات كبيرة، مثل الحشرات والبحث عن طعام. لكنه استخدم سحره بذكاء وتعلم كيف يتكيف مع الوضع الجديد. في النهاية، جاف طريقة يعكس فيها السحر ويرجع لحجمه الطبيعي، لكنه ما نسى الدروس اللي تعلمها وهو صغير.